Lotereya yutganimda, birinchi navbatda, mablag‘imni xavfsiz saqlash uchun moliyaviy maslahatchi yollardim. Keyin oilamni qo‘llab-quvvatlash va yaxshi maqsadlarga xayriya qilishni o‘ylardim. Shuningdek, uzoq muddatli rejalar uchun investitsiya qilardim.